Lémé ngana léfi télé gouné ga télé goli mouri, goligna na ti ampay télé gouné ké na douwanŋa danŋa fina angana dada allah ganan nkié linŋo, allah gana berké rangŋa, angana daga allah gana nkou, allah nta nkori ndi fo ya ké nga na dangui ana dou korossi yakharé, ana dou korossi nabouré wanda khalé, ana dou korossi a lakhé, makhan makha lakhé lo foya an khibaré gui fé, igana ntirindi foumbé bé, ntoutou ntoutou mi séré déni débégoumé nka. Wanda fo nkha angana wori danguéy, makha lakhi fo, ana an ta nkorossi, térénde guébé a magna ana ndou korossi, yo lémé ngana gni télé tounŋa na toŋono kouway, ana sali anan nthioumi anga gna rékhé sou angari ta kita ana sali anan nthioumi, ananla botou anamakha mounguou dan mpalé anga guiri rékhé bé makha moungou da mpalé an nthiarano anamakha moungou diya makha moungou da mpabay angana fofokita makh moungou da mpabay khirindi kathié nŋey anguér daga dima sou angana angam khar fo khay, khirindindi, angana khirindindi anga rékhé sou douna wo lowolo, miguér tou anga nokhou bé yo mpéyé nthiéfé ni kéya kati léemé.